Mepɛ kwan akɔ apolisifo hɔn asɔɛe naaso minnyim hɔ. Meresrɛ wo dɛ kyerɛ me kwan a motum mafa do ekodur apolisifo asɔɛe hɔ, wɔ aber a mo ho nkɛkyer mo koraa.